қайырлы күн құрметті сенаторлар шақырылған лауазым иелері
отырысымызды бастайық депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын
тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты депутат қажетті кворум бар сенат отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар күн тәртібінің жобасы сіздерде бар
келісесіздер ме басқа ұсыныстар жоқ па
олай болса күн тәртібіне дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық бес депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық төрт қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ шешім қабылданды күн тәртібі бекітілді
құрметті депутаттар күн тәртібінің бірінші мәселесі қазақстан мен түркия үкіметтері арасындағы әскери ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз қорғаныс министрінің орынбасары тимур тұрарұлы дәндібаевқа беріледі

құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің қарауыңызға қазақстан республикасының үкіметі мен түркия республикасының үкіметі арасындағы әскери ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заң жобасы ұсынылады
келісімге екі мың он сегізінші жылғы он үшінші қыркүйекте анкара қаласында қол қойылды
түркия ы республика ы республикасы қазақстанның маңызды стратегиялық серіктесі болып табылады
осыған орай қазақстан түпкі негізінде халықтар арасындағы тарихи және мәдени жақындық жатқан түркия елімен ынтымақтастығымызды дамытуға үлкен мән береді
түркияның қарулы күштері қазақстанның қарулы күштерінің қалыптастыруы мен дамытудың бастапқы кезінде алғашқылардың бірі болып жан жақты қолдау көрсетті
осы уақытқа дейін екі мемлекет арасындағы әскери саладағы ынтымақтастық тоқсан үшінші жылғы сегізінші тамыздағы әскери білім саласындағы сондай ақ тоқсан төртінші жылғы
жиырма үшінші ақпандағы әскери ғылым техника және білім саласындағы ынтымақтастық туралы келісімдер негізінде ы жүзеге асырылып келеді
жоғарыда аталған халықаралық шарттардың кейбір ережелері екі мемлекеттің қолданыстағы заңнамасына сәйкес келмейді
сонымен қатар әскери саладағы іс шараларды өткізу бойынша қаржылық шығыстармен қамтамасыз ету тәртібі көзделмеген
осыған байланысты әскери ынтымақтастық саласында жаңа келісім жасасу туралы шешім қабылданған болатын
қарастырылып отырған келісімнің і мақсаты тараптар арасындағы тең құқықтық пен өзара тиімділік қағидаттары негізінде әскери ынтымақтастықты дамыту болып табылады
келісім әскери даярлық і даярлық пен оқытуды қоса алғанда бұдан бұрын қамтылмаған бірлескен оқу жаттығуларды өткізу картография гидрография
топогеодезиялық қамтамасыз ету әуе кеңістігі арқылы әскери мүліктің транзиті медициналық көмек көрсету заң құзыреттілігі мәселелерін і көздейді
еліміздің қорғаныс ведомствосы қауіпсіздіктің заманауи қатерлеріне қарсы тұру і үшін өз әлеуетін күшейткені бәрімізге белгілі
дегенмен қарулы күштерді дамыту отыру ы дамытып отыру тұрақты процесс
ы түркия армиясының әлемдегі жауынгерлік қабылеті мықты әскерлердің бірі екенін назарға алатын болсақ біздің қарулы күштеріміз түркия қарулы күштерінің тәжірибесін зерделеу мен қолдану үшін ынтымақтастық инструменттерін пайдалануға мүдделі
келісімді іске асыру қорғаныс саласында одан әрі жемісті және өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға ықпал ететініне сенеміз
заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап етпейді сондай ақ кері әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеліп соқтырмайды
құрметті депутаттар заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
рахмет тимур тұрарұлына сұрақтарыңыз бар ма
сөз сенатор жолдасбаевқа беріледі
уважаемая дарига нурсултановна мой вопрос докладчику
турция является членом блока нато и вторая по численности по технической оснащенности в этом блоке
также имеет большой опыт по участию в боевых действиях
скажите пожалуйста обучаются ли турецкие военнослужащие в военных учебных заведениях казахстана
и второй вопрос на нашем заседании участвуют представители мвд и пограничной службы комитета национальной безопасности вопрос к ним
какое сотрудничество указанных ведомств осуществляется и обучаются ли их их военнослужащие в военных учебных заведениях турции спасибо
спасибо за вопрос э я хотел бы ответить что именно с этого года э с две тысячи девятнадцатого года э непосредственно шестнадцать военнослужащих
вооруженных сил республики турция обучаются в национальном университете обороны э по специальной программе обучения шестнадцать военнослужащих
басқа сұрақтар жоқ
тимур тұрарұлы рахмет орныңызға отырыңыз рахмет
қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы мұхтар абрарұлы құл мұхаммедке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
түркия бізбен бауырлас мемлекет достас мемлекет әріптес мемлекет сондықтан м бұл елмен әскери саладағы ынтымақтастық біз үшін өте маңызды
жаңа атап өтілгендей тоқсан үшінші жылы тоқсан төртінші жылы екі рет келісім жасалған
бұл келісімдер өзінің миссиясын түгелдей орындады
ұсынылып отырған жаңа келісім ол екі тараптың да бірдей тең құқықтық өзара тиімділік өзара құрметке негізделген әскери ынтымақтастықты қалыптастыруға бағытталған
жаңағы сұраққа жауап беріп өтейін
түркия м і нато ның мүшесі қазіргі кезде қазақстаннан осы уақытқа дейін екі жүз офицер оқытылған
бұл әскери дайындығы өте күшті мемлекет
мұнда теориялық және практикалық білім алған офицерлер қазақстанның барлық мынау әскери саласында қызметті ойдағыдай атқарып жатыр
дәл қазіргі кезде түркияда жиырма курсант оқытылуда сондықтан бұл бұл бізге өте тиімді келісім
әскери і жағдайды дамытуға оның кәсіби біліктілігін арттыруға көмектесетін келісім
сол себептен бұл келісімді қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет мұхтар абрарұлы
мұхтар абрарұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ
сұрақтар болмаса мәселені талқылауға көшеміз
сөз сенатор нұрсипатовқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер шақырылған лауазым иелері
түркия қазақстанның еуразия құрылымдағы маңызды стратегиялық және сенімді серіктесі болып табылады
қазақстан түркияның әскери саладағы алдынғы қатарлы тәжірибесін үйренуге мүдделі
оның үстіне түрік тарапы әскери білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамытуда ашықтық танытады
әрі бірқатар екі жақты және халықаралық оқу жаттығуларға қатысу арқылы оқытуды ұйымдастыруға дайын
алдынғы баяндамашылар айтып өткендей қарастырылып отырған келісімнің мақсаты тараптар арасындағы тең құқықтық және өзара тиімді қағидаттар негізінде әскери ынтымақтастықты одан әрі дамыту
осыған байланысты аталған келісімді ратификациялау қазақстан республикасының әскери саладағы мүмкіндіктердің кеңейтуді қамтамасыз етеді
әрі екі мемлекет арасындағы әскери ынтымақтастықтың дамуына оң әсерін тигізеді деп есептеймін
құрметті әріптестер аталған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын

рахмет нұржан нұрланбекұлы
басқа сөз сөйлеймін дегендер жоқ онда талқылау аяқталды шешім қабылдайық
келісімді ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық бес қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі қаралатын заң жобасы оңалту және банкроттық рәсімдерін бюджет салық заңнамасын
және теміржол көлігі туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге түзетулер енгізу туралы заң жобасы бірінші оқылымда қаралады
баяндама жасау үшін сөз премьер министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі әлихан асханұлы смайыловқа беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
сіздердің қарауларыңызға қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оңалту және банкроттық рәсімдерін
бюджеттік салықтық заңнаманы және теміржол көлігі туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы енгізіліп отыр
мемлекет басшысы өткен жылдың қыркүйегінде парламенттің алтыншы шақырылымының үшінші сессияның ашылуында оңалту және банкроттық рәсімдерін жетілдіру қажеттілігін атап өткен болатын
тапсырманы орындау үшін министрлік осы заң жобасын әзірледі
бүгінгі таңда банкроттық рәсімінен төрт мыңға жуық бизнес субъектілері өтуде
төрт жүз кәсіпорын оңалту сатысында
іс жүзінде күрделі қаржылық жағдайдағы бизнес субъектілері айтарлықтай көп
қолданыстағы заң кәсіпкерлерге сәтсіз бизнесті тез жабуға мүмкіндік бермейді
әрбір төртінші жағдайда сот банкрот деп танудан бас тартады
сотқа субъектінің қаржылық ыыы жағдайына объективті баға беру қиын
сот болар болмас активтің болуын қарыздар бойынша есеп айырысу мүмкіндігі ретінде бағалайды
осындай жағдай оңалту аясында да байқалады
борышкердің төлем қабілеті бар немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіру үшін ресурстардың бар екенін дәлелдей алмады деген себеппен сот көп жағдайда оңалту рәсімін қолданудан бас тартады
осыған байланысты заң жобасы оңалту және банкроттық рәсімдерін қолдау қолдану үшін жағдайларды жеңілдетуге сондай ақ рәсімдерді жүргізу мерзімдерін қысқартуға және әрекетсіз борышкерлерді жабуды жеңілдетуге бағытталған
бірінші оңалту және банкроттық рәсімдерін қолдану үшін шарттарды жеңілдету
заң жобасы борышкердің немесе кредитордың оңалтуды қолдану туралы өтінішпен сотқа жүгінуге негіз ретінде уақытша төлем қабілетсіздігін қарауды ұсынады
яғни борышкер төрт айдан астам міндеттемелерді орындай алмаса оңалту рәсімін қолдануға құқығы бар
банкроттық бойынша да осындай жағдай
борышкер егер міндеттемелердің активтерден тұрақты түрде асып тұрғаны байқалса сотқа жүгінуге құқылы
кредитор соманы өндіріп алу туралы сот актісі атқарушылық құжат немесе борышкердің қарызды мойындау болған жағдайда сотқа жүгінуге құқысы бар
осылайша заң жобасы оңалту және банкроттық рәсімдеріне кіруді жеңілдетеді
сондай ақ заң жобасы жеке кәсіпкерлерге оңалтуға мүмкіндік береді
екінші банкроттық рәсімін өткізу мерзімін қысқарту
кредиторларға процесстің нәтижесіне тікелей қызығушылық танытатын тұлғалар болғандықтан рәсімдерде бастаушы рөл беріледі
кредиторлар жиналысы уақыт пен қаржы шығынын шығынды және барлық кредиторлардың қатысуын талап етеді
өз кезегінде кредиторлар комитеті жиналыстың өкілдік органы болып табылады және оны шақыру рәсімі жеңілірек
сол себепті кредиторлар жиналысының бірқатар өкілеттігін тез әрекет жасайтын кредиторлар комитетіне беру ұсынылады
сондай ақ заң жобасымен кепілді кредитор мен әлеуметтік бағыттарды кредиторлар мүдделерінің тенгерімін қамтамасыз ететін түзетулердің енгізілгенін атап өткен жөн
қазір кепілді кредиторлар еңбекақыны қоса басқа кредиторлардың барлығының алдында басылымды құқыққа ие
заң жобасында кепілді кредитор бір жұмыскерге үш ең төменгі жалақыдан аспайтын көлемде еңбекақы бойынша талаптарды өтегенін кейін ғана кепіл мүлкін өз тарапын қанағаттандырудың есебіне ала алады деп белгіленген
әдейі және жалған банкроттық үшін жауапкершілікті белгілейтін заң жобасының қағидаларын бөлек атап өту керек
заң жобасында жалған банкроттық құрамын алып тастау және әдейі банкроттық құрамын нақтылау ұсынылады
мұнда кредиторлар алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтару мақсатында
мүлкін иеліктен шығарғандарға баса назар аударылатын болады
үшінші ұзақ уақыт бойы жұмыс істемейтін борышкерлерді банкроттық рәсімін қозғамай жеңілдетілген түрде тарату
жұмыс істемейтін шаруашылық субъектілерін тарату үшін заң жобасы әкімшілерді тартпай борышкерлерге жеңілдетілген банкроттық рәсімін қолдануды ұсынады
сонымен қатар заң жобасымен келесі түзетулер ұсынылады бюджеттік кодексіне бюджеттік қаражатты тиімсіз жоспарлау және тиімсіз пайдалану ұғымын енгізу теміржол көлігі туралы заңға уәкілетті органның құзыретін магистральдық
теміржол желісін және теміржол көлігін жылжымалы құрамын дамыту мақсатында шығарылған тасымалдаушының облигациялары бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау ережелерін және үлгілік шартын әзірлеумен және бекітумен толықтыру
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы қазақстан республикасының кодексін қолданысқа енгізу туралы заңға салық төлеушілердің кейбір санаттарын қоспағанда арнайы салық режимдерін қолданатын
микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері болып танылатын тұлғалар жиырмасыншы жылдан бастап корпоративтік жеке табыс салығын әлеуметтік салығын бірыңғай жер салығын төлеуден босату бойынша түзетулер ұсынылады
қорытындылай келе заң жобасын дайындау кезінде шетелдік тәжірибе пайдаланғанын атап өткім келеді
ұсынылып отырған бастамалар бизнес субъектілерінің оңалту және банкроттық рәсімдерін қолдануды отыз екі процентке жандандыруға мүмкіндік береді деп күтілуде
өз кезегінде мерзімдерді жиырма процентке дейін қысқарту және оларды жүргізу шығындарын қырық процентке дейін қысқарту дүниежүзілік банктің бизнес рейтингіндегі төлем қабілетсіздігін шешу индикаторы бойынша қазақстанның позициясына оң әсерін тигізеді
құрметті депутаттар заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын

рахмет әлихан асханұлына сұрақтарыңыз бар ма
сөз сенатор көпбароваға беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
і менің сұрағым ы жалпы заң жобасын қолдаймын бұл елімізде экономиканы сауықтыруда өзінің оң әсерін тигізетіні анық
ы алайда бүгінгі таңда банкротқа ұшыраған немесе ұшырау алдындағы кәсіпорындардың жұмысшылар алдындағы берешек жалақы қарыздары бес миллиард отыз жеті миллион теңгені құрап отыр
бұл үлкен әлеуметтік мәселе
айтыңызшы осы қарыздарды төлеу механизмі заң жобасында қалай қарастырылған
ең төменгі үш айлық жалақы көлемінде төленеді деп көрсетілген алайда банкротқа ұшыраған мекеменің жалақы қарызы одан да і көп болған жағдайда қызметкерлердің құқын кім қорғайды
яғни ол і жалақы жан айқайы бүгінде ол халықтың тағдыры елдің тыныштығы үлкен әлеуметтік мәселе бұл ы қалай өзінің шешімін табады рахмет
сұрағыңызға рахмет
і бүгінгі күнде банкроттық рәсімінде і кепілді і кредитор қандай да бір шектеусіз өзінің і кепілді ііі мүлігін ы шығарып алуға ы құқығы бар ешқандай шектеу жоқ
ал қарастырылыватқан заң жобасы
сол ы кепілді і кредитордың есебінен ііі жалақы бойынша борыштарды кем дегенде
үш і ең төмен і мөлшердегі жалақы шеңберінде і әрбір қызметкерлерге і өтеуді ііі белгілейді
ііі сондықтан бұл ыыы қызметкерлердің мүддесіне қалған жалақысы і әрі қарай өз і кезегінде қалған і мүлік есебінен ііі өтелетін болады
бұл і ұсыныс ұлттық банктің ііі ұсынысы жаңа үш ең төменгі і жалақы мөлшері бойынша
ііі біз ойлаймыз қазір і бұл ұсынысты қолдау қажет
және і бұл өз кезегінде і мынау ы кепілді мүлікті ііі қайтадан экономикаға тез айналымға енгізуге және банк тарапынан не экономиканы несиелеуге ыыы белсенділікті көбейтуге мүмкіндік береді
ал ы бір екі жылдан кейін ы осы ііі норманы ііі құқық тәжірибесін қарағаннан қарап талдаймыз сосын қайтып осы сұраққа і қайталауға болады рахмет
сөз сенатор төреғалиевке беріледі рахмет дариға нұрсұлтанқызы
менің сұрағым әлихан асханұлына
жаңа әріптесім айтып кеткендей мен сол сұрақтың жалғасы ретінде мына бүгінгі күні
жаңа айттыңыз ұлттық банктің ұсынысы деп осы
төрт жүз елу үш миллион жиырма бес жаңағы мекеме банкротқа ұшыраған мекемелердің жалақысы бүгінгі күні өтелмеген
яғни бантердің талаптары бойынша жиырма жеті миллиард теңге жаңағы
мүлікке ы кепілдік қойып отыр яғни бүгінгі күні төленбеген жалақы сол банктерге қойылған мүліктің бір де жеті пайызын құрап отыр
осыған байланысты менің білгім келетіні неліктен жұмысшылардың алашақ еңбекақысын үш айлық ең төменгі ы жаңағы жалақымен шектеп отырсыздар
оған қандай бір негіздер бар
не себептен он айлық емес
біз орташа мынау статистика деректеріне сүйенсек орташа жаңағы берешегі жиырма бес мекеменің үш жүз қырық алты мың теңгені құрап отыр
бұл деген үштен бірін ғана тек жалақысын қанағаттандырады деген сөз жұмысшылардың бұл бірінші сұрағым
екінші сұрағым мынау қолданыстағы заңға сәйкес сәтсіз оңалту автоматты түрде банкроттыққа алып келетіні белгілі
заң жобасында осы тәртіп өзгертілді
банкроттыққа өтпестен оңалту тоқтату жағдайлары қарастылған
мұндай өзгерістерге не себеп болды рахмет
сұрағыңызға рахмет
бірінші сұрақты мынау ұлттық банктің ы орынбасарына ыыы бергім келеді
аты жөніңізді айтыңыз
глиева дина толебековна
спасибо за вопрос
біз ы халықаралық тәжірибені қарадық
и вот в соответствии с международными практиками мы посмотрели что должник относится к категории неплатежеспособных когда у него есть просроченная задолженность сроком э более трех месяцев
по ммм по международной практике вот в странах европы франция италия нидерланды дания при невыплате заработной платы более чем а за девяносто дней работники сами имеют право подать уже на банкротство в суд
по россии когда мы посмотрели в россии процедура банкротства открывается в случае невыплаты тоже сроком э более трех месяцев и в российском законодательстве э также предусмотрена обязанность залогового кредитора
по погашению требований кредиторов первой э категории э в размере двадцать процентов от суммы вырученной от реализации предмета залога
то есть почему брали три месяца это получается что мы говорим о том что раз есть просроченная задолженность по заработной плате
там более трех месяцев то есть свыше трех месяцев уже становятся они э подается на это банкротство
и почему брали и пятнадцать процентов от реализации залогового имущества это мы брали по практике по международной практике
по статистике казахстана когда мы посмотрели то есть здесь вот мы брали статистику на первое апреля девятнадцатого года и когда мы увидели что э есть задолженность вот первой категории это все социальные выплаты
и оно составляет где то два с половиной процента от стоимости залогового имущества в россии мы посмотрели это двадцать процентов от реализации мы предложили э лимит э значит порог пятнадцать процентов
и почему э три минимальной заработной платы мы предлагаем нас поддержать потому что в любом случае вот мы приводим разные цифры говорим о цифрах да
когда очень большая сумма залогового имущества находится оно не работает его надо включить в экономический оборот чтобы она заработала
э раз это все заработает то есть это будет прниносить как правило и доход и рабочие места и м естественно и отчисления в бюджет
мы депутатов просим поддержать
екінші сұрақ бойынша
екінші сұрақ бойынша расында да заңнамамен ііі оңалтудың оңалту рәсімін тоқтату ііі жағдайлары қаралған
ы оған себеп ііі мынау кейбір і жосықсыз бизнес субъектілері оңалту рәсімін
дұрыс қолданбайды
яғни ііі арнайы осы рәсімді ыыы өзінің ы борышынан өзінің і қарыздарын азайтуға және олардың і төлеу мерзімдерін ұзартуға ыыы арнайы пайдаланады сонымен бірге жаңа қарыздар пайда болады
сонда бір оңалту процессін і бітіріп екінші оңалту процессіне кіреді
сондықтан осындай ііі теріс ы оңалту ы рәсімін пайдаланбау үшін осындай ііі жағдай қарастырылған

келесі сөз сенатор мұқаевқа беріледі
рахмет құрметті і дариға нұрсұлтанқызы
і құрметті әлихан асханұлы менің сұрағым келесі оңалтудың жеңілдетілген процедурасы деген тарау мүлдем алынып тасталған ал бұл оған кезінде мемлекет тарапынан жасалатын қолдауға деп арналған болатын
ал бүгінгі заң жобасын қарап отырсақ мемлекеттің бизнесті қолдау мәселесі қалып отыр да ал тәртібі алынып тасталып отыр
оған не себеп болды осыны айтып берсеңіз рахмет
сұрағыңызға рахмет
ііі мынау расында да ііі і оңалту і рәсімі тарауы алынып тастайды
ол ы неге кезінде ол он екінші жылы банкроттық туралы заңына енгізілген болған
ііі оның себебі он бірінші жылы арнайы і мынау і бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру бойынша бағдарламасы қабылданған
енді екі мың он жетінші жылдың бірінші қаңтарынан бастап бұл бағдарлама і тоқтатылды і күші жойылды сондықтан ііі жаңағы жеделтілген
оңалту рәсімі сол бағдарламаның бір і рәсімі болғаннан кейін і оның қазір і керегі жоқ сондықтан і бұл тарап і алынып тасталынып отыр
келесі сөз сенатор қылышбаевқа беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
мой вопрос э представителю счетного комитета
уважаемый константин федорович
в целях усиления ответственности э вводится понятие эээ по за неэффективное планирование и неэффективное использование бюджетных средств
в частности э два критерия вызвали эээ очень долгое обсуждение и на рабочих группах это расходование бюджетных средств на содержание объектов которые не входят не находятся на балансе и которые не введены в эксплуатацию в законном порядке
но э некоторые администраторы вынуждены нести определенные затраты по содержанию объектов по охране в связи объективных причин
в период судебных разбирательств с потенциальным поставщиком
в связи с этим вот вносилось предложение э пересмотреть и как бы доработать э определение данного вида нарушения как эээ в это изменение бюджетный кодекс также и в классификатор самих нарушений
вот в связи с этим хотелось бы услышать ваше мнение спасибо

да спасибо за вопрос плотников счетный комитет
действительно эээ практика применения этих критериев она э не совсем однозначна
это в ходе обсуждения на м профильном комитете э мы тоже обсуждали
мы поддерживаем позицию депутатов с тем что их нужно доработать и э в классификаторе тоже и в законопроекте спасибо
ко второму чтению да поработаем
сөз сенатор нұрәлиевке беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
менің сұрағым
әлихан асханұлына
оңалту және банкроттық рәсімдерін қолдану барысындағы ең басты негіздеме ол кәсіпкерлік субъектісінің төлемді қабілетінің дәрменсіздігі болып табылады
осыған орай төмендегі сұрақтар
бірінші еліміздегі кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық тұрақтылығы
керекті базасы мониторинг жүргізіледі ме және оны жүргізу қандай орталық мемлекеттік органға жүктелген екінші
банкроттық рәсімдерді қолдану көп ретте кредиторлардың қанағаттандырмайтыны белгілі
банкроттықтың алдын алу шараларының бірі ол кәсіпкерлер тарапынан өз қызметтерінің төмен қабілеттілігі туралы жүйелі түрде талдау жүргізу және де қажетті жағдайда сауықтыру шараларын қолдану болып табылады
осындай шараларды жүргізбеген және кәсіп ііі кәсіпорынды банкроттық жағдайға алып келген бизнес субъектілері үшін заң жобасында жауапкершілік қарастырылған ба
әдейі банкротқа алып келу жауапкершілігінен өзге рахмет
сұрақтарыңызға рахмет
мынау бірінші і сұрақ бойынша
і қаржылық тұрақтылықтың жүйелі мониторингі бойынша
бұндай мониторинг ііі мемлекет тарапынан жүйелі түрде жүргізілмейді оның керегі де жоқ шығар
әр і кәсіпорын өзінің ішкі аудиты бар сыртқы аудиты бар
алайда мынау қазір қаралыватқан заң жобасымен і оңалту немесе банкроттық рәсімдерін ы қолдану барысында ыыы уақытша ііі әкімші немесе уақытша басқарушы ііі борышкердің і қаржы ы тұрақтылығы бойынша қорытынды жасау керек
мемлекеттік і кіріс органдарында ыыы корпоративтік табыс салығы төлеушілердің заңды тұлғалардың і тиісті ііі қаржылық ы ақпарат і дерек базасы бар дерек базасы бар
ол жерде ііі жаңағы заңды тұлғалардың активтері міндеттемелері табыстары капиталы бойынша ақпарат бар
сол дерек базаны ііі қорды мемлекеттік і кіріс органдары мынау жаңа оңалту және банкроттық ыыы рәсімі шеңберіндегі ііі борышкердің қаржы тұрақтылық бойынша жасаған қорытындысының негізділігін ііі бағалау үшін мүмкіндік береді мүмкіндік береді
екінші сұрақ
мынау өзінің төлем қабілеттілігіне і талдау жүргізу бойынша және қаржылық сауықтыру бойынша і шара қолдану жөнінде
кәсіпкерлерде бизнес субъектілерде ондай міндет заңнамада белгіленбеген ол бизнес субъектілердің өздерінің құқықтары
сонымен қатар жаңа айтылғандай заң жобасымен і кәсіпорынды і банкроттыққа әдейі ііі өзінің іс әрекеттерімен жеткізгені үшін құралтайшылар және ііі лауазымды тұлғалар тиісті ііі жауапкершілікке тартылады рахмет
сөз сенатор дүйсенбаевқа беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы мой вопрос к министерству национальной экономики
в целях реализации поручения данного главой государства в послании народу казахстана законопроектом предусматривается освобождение компаний микро и малого бизнеса
от уплаты налога на доход с первого января две тысячи двадцатого года сроком на три года
в части этой нормы как будет рассматриваться вопрос относительно налогоплательщиков применяющих специальный налоговый режим на основе патента которые согласно статьи шестьсот восемьдесят пятой налогового кодекса для получения очередного патента
до истечения срока действия предыдущего патента должны будут предоставить расчеты для исчисления стоимости патента то есть оплатить налоги заранее до наступления налогового периода рахмет
разрешите я отвечу это вопрос налогового администрирования

например с первого января двадцатого года чтобы получить новый патент по законодательству э налоговому налогоплательщики на основе патента должны уже сейчас в конце декабря э были сдать расчеты и уплатить налог
в настоящее время с учетом поручения главы государства по освобождению микро малого бизнеса применяющего снр от уплаты налогов принято решение что э и в настоящее время разъяснительная работа разворачивается э в территориальных органах гос доходов
о том что патентщики э в своих эээ декларациях будут сдавать э в своих расчетах будут показывать обороты но в строке э ипн подлежащей уплате будут ставить ноль то есть они платить не будут
то есть в текущем году они платить не будут
это на следующий год порядка восьмидесяти восьми э тысяч патентщиков эээ выпадающие доходы по ним в текущем году будут порядка трехсот пятидесяти миллионов тенге
рахмет сөз сенатор нөкетаеваға беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
мен заң жобасын қолдаймын негізінен
ыыы әлихан асханұлы менің сізге мынандай сұрағым бар
өздерін әдейі банкрот деп жариялап борышкерлердің алдындағы ы қарызынан жалтару үшін жалған банкрот болып ыыы кейіннен басқа бизнес ыыы субъектісі болып қайтадан ы құрылмасына кім кепілдік береді рахмет
ағымдағы заңнамада і тиісті нормалар бар
жаңағындай сот шешімі болса тек қана сот шешімі болу керек
жаңағы құрылтайшы немесе лауазымды ііі тұлға ыыы заңды тұлғаны ыыы өз іс әрекетімен ііі осындай ііі банкроттыққа жететін болса онда
анау акционерлік қоғамдар ііі заң бойынша мысалы ондай адамдар ыыы акционерлік қоғамдарда ондай құрылтайшы немесе ііі басқару ы лауазымына ы тағайындалмайды
сөз сенатор жақсыбековке беріледі
дарига нурсултановна
в прошлом году мы комитет по международным отношениям обороне и безопасности во время посещения города алматы э мы побывали на э объектах э школа и детский сад построенные э предпринимателями
и э нам там рассказали какие трудности испытывал э предприниматель во время сдачи этого объекта
то есть требования э ну скажем так об излишних э атрибутах которые в этой школе у нас в школе вон там трехэтажная школа лифт смонтировал
эээ организация которая принимала лифтом запретила пользоваться его закрыла потому что это дополнительные расходы э бюджета на содержание вот
спортзал он сделал большой его заставили сделать меньше потому что опять дополнительные расходы
с одной стороны э вроде требования справедливые но потом мы начали когда глубже изучать мы увидели странную картину
примерно такого же размера такого же такой же площадью школа которая строится за счет государственных средств она в разы дороже
за счет чего это получается вот непонятно
ну дальше изучая мы э все таки предложили министерству экономики министерству финансов э вернуться в начало этой работы и посмотреть на работу проектных организаций
там вот как получается
там получается такой не совсем э ну скажем такой
ну не криминальный ну неправильный союз
проектной организации выгодно сделать большую цену потому что она зарабатывает э там ну один два три процента от сметной стоимости м
будущему подрядчику тоже выгодно чем больше денег выделяется тем больше доход э значит э в пользу строительной организации
и мы предложили э министерству экономики министерству финансов все таки посмотреть более предметно на э организацию работы эээ с с проектными делами посмотреть есть ли возможность каким то образом изменить порядок формирования цены
проектных организаций чтобы она не была зависима от стоимости проекта потому что мы видим весь корень зла в том что э проектные э работы проведенные таким образом они изначально закладывают неоправданно высокую цену
а доказательств того что допустим вот школы детские сады строить можно гораздо дешевле они на каждом шагу на каждом шагу поэтому вот как бы ваше мнение хотелось узнать
абсолютно согласны с тем что имеет место э злоупотребление в части того что завышаются э цены при использовании э используемые цены при подготовке документов эээ на финансирование тех или иных объектов
и мы эээ ну разноплановая комплексная работа проводится это и информационная система бюджетного планирования где мы подтягиваем
цены э из баз данных в том числе нпп и другая работа но здесь мы хотим э эту проблему в корне решить через применение типовых проектов
в настоящее время в гос экспертизе при миир е э создана информационная система в которую уже загружено одиннадцать тысяч э проектов которые ранее были эээ разработаны
э предлагается во первых э применять типовые проекты особенно вот для таких эээ социальных объектов как школы дет сады и так далее и во вторых возможность повторного применения э псд э для новых объектов
повторное применение э оказывается в три раза дешевле в итоге э чем заново э разрабатывать новые псд поэтому мы идем через типовые
проекты и соответствующие поправки в законодательство обязывающие э использовать э бюджетных администраторов обязывающие использовать типовые проекты сейчас вносятся нами в законодательство
хорошая новость
сөз сенатор бекназаровқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
жалпылама айтқанда заң жобасын мен толықтай қолдаймын бірақ осы жерде бір сауал туындап отыр
құрметті әлихан асханұлы бюджет кодексінің жиырма төртінші бабына енгізіліп отырған мынау бюджет жобасына кейінгі қалдыру шартыменен енгізу мәселесін алып тастауға қатысты сұрақ туындап отыр
өзіңізге белгілі бюджетті қалыптастыру барысында жоғары бірақ құжаттары түгел болмаған кейбір жобаларды біз
осы нормаға сәйкес осы норманың негізінде кейін қаржыландырып қолдау тауып олар іске асып өзінің тиімділігін көрсетіп жатып келген осы күнге дейін осындай ы фактілер бар
ал ыыы қазіргі күрделі мәселе игерілуін жаңағы оның тиімділігіне күрделі мәселе көтеріліп тұр оған тағы да біз кейін заңдарда оралатын боламыз бірақ осындай норманы алып тастау

кейбір бюджет басымды бюджет жобаларын іске асыруға і кедергі болмайды ма негізгі
соны айтсаңыз және ол негізді алып тастау себебін түсіндіріп берсеңіз рахмет
қай норманы алып тастау дейсіз сіз
бюджет жобасының жетпіс төртінші бабындағы бюджеттік инвестициялар бөлімін бөліміне отырып бюджет жобасына кейінге қалдыру шартымен
с отлагательным условием деп бізде осы уақытқа дейін нормасы келді ғой соны алып тастау мәселесін а иә түсініп отырсыздар сіздер
иә иә иә ол ы оған себеп болған
парламенттің ұсынысы болды біз ол ұсынысты мәжілістің ұсынысы болды
і бұл ұсынысты біз і қолдадық отлагательное условие дегеніміз не
ол ііі жобаның ешқандай негіздемелік құжаттамалары жоқ деген сөз
біз і құжаты жоқ жобаларға бюджетте ақшаны қарастырмауымыз керек
ол бюджеттік дисциплина
і егер бюджеттік ііі әкімші і объектіні і іске і қосу жоспарлары бар болатын болса алдын ала
барлық құжаттарды дайындау керек оны оған заключение алу керек ол қаншалықты тиімді керек пе керек емес пе сондай сұрақтар болады
а біз оған қарамастан бюджетке ақшаны ііі қарастыра береміз
сондай тәжірибеден кетудің мақсатында жаңағы жасалыныватқан нәрсе
биыл ана жаңа үш жылдық бюджетті қарағанда да сондай мәселелер көтерілді соның бәріне біз енді басқаша і шешім қабылдадық
құжаттары жоқ ы жобалардан қаражатты алып құжаттары бар жобаларға осы аймақтарға қаражатты жібердік
өздеріңіз ііі өте белсенді түрде үлесіңізді қостыңыздар
сұрақтар жоқ рахмет әлихан асханұлы сұрақ орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін сөз қаржы және бюджет комитетінің мүшесі нұрлан наурызұлы қылышбаевқа беріледі

құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер мен шақырылғандар
алтыншы шақырылымдағы қазақстан республикасы парламентінің үшінші сессияның ашылуында еліміздің тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев оңалту және банкроттық рәсімдерін қажеттілігі туралы атап өткен болатын
заң жобасы бизнестегі оңалту мен банкроттық рәсімдерін қолдану мүмкіндіктерін кеңейтуге және оларды жүргізу мерзімдері мен шығымдарын қысқартуға бағытталған
борышкерлерді жоюмен қатар уәкілетті органдарға ұзақ уақыт бойы мүлкі болмаған қызметі жүзеге асырылмаған ал кредиторлық
берешек сомасы екі мың бес жүз айлық есептен есептік көрсеткіштен аспайтын әрекетсіз борышкерлерді оңайтылған тәртіппен жою міндеті ауыстырылды
қаралып отырған заң жобасы қазақстан республикасының жиырма бір заңнамалық актісіне оның ішіне он кодекс пен он бір заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуде
борышкерді банкрот деп тану үшін тұрақты төлем қабілетсіздігі оңалту рәсімін қолдау үшін уақытша төлем қабілетсіздігі сотқа шешім қабылдау үшін борышкердің қаржылық тұрақтылығы туралы туралы ұғымдар енгізілді
жеке кәсіпкерлерге заң тұлғалармен қатар оңалту рәсімін қолдану құқығы берілген
заң жобасы оңалту және банкроттық рәсімдерін жетілдіруге бағытталған
оңалту және банкроттық рәсімдерін қолдануға мүмкіндік беретін белгілерді анықтау үшін нақты заңнамалық критерийлер белгілеуге қамтамасыз ету кредиторлардың құқықтарын қорғау оның ішінде келісімшартты жарымсыз деп тану
тұлғалардың жауапкершілігін күшейту нәтижесінде ы қаншама заңсыз іс әрекетінең кәсіпорын банкрот болды
кәсіпорындарының қаржылық сауықтыру үшін жағдайларын жақсарту борышкерлерді таратудың жеңілдіктермен рәсім жүргізу мүмкіндіктерін кеңейту
заң жобасын қабылданған нормалар және қаржылық тұрақтылық дәрежесін анықтаудың дұрыс құрылған әдістемесі мүмкіндік бар бизнестің төлемін қабілеттілігін қалпына келтіруге оңалтуға ал шығымды бизнесін жоюға көмектеседі
заң жобасына сондай ақ салық қодексінен түзетулер қарастырылған
оған сәйкес шағын және микробизнес субъектілерін үш жыл мерзімге табыс салығын төлеуден босатылады
бұл тапсырма і қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаев сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты қазақстан халқына жолдауында атап өткен болатын
бұл нормалар арнайы салық режимдерін қолданатын және шағын немесе шағын кәсіпкерлердің субъектілері деп танылатын тұлғаларға оның ішіне бір ғана ііі бірыңғай жер салығын төлеушілер жатады
заң жобасында көзделген бірқатар салық төлеуден босату шағын және микробизнесінің нығаюына қаржы жүктемесінің төмендетуге жұмыс орындарын ұлғайтуға мүмкіндік береді
бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және пайдалану үшін жауапкершілікті күшейту мақсатында қазақстан республикасының бюджет кодексіне бюджеттік қаражатың тиімсіз жоспарлау және немесе тиімсіз пайдалану деген жаңа ұғым енгізілді
алайда заң жобасы аталған бұзушылықтар үшін әкімшілік жауапкершілікті көздемейді
заң жобасы бойынша комитет жұмыс тобының он бір отырысын және комитеттің кеңейтілген отырысын өткізді
сенаттың тұрақты комитеттерінен заң жобасының тұжырымдамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ
баяндалғанды ескере отырып қаржы және бюджет комитеті сенат регламентінің елу сегізінші тармағын басшылыққа ала отырып қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оңалту және банкрот рәсімдерін
бюджет салық заңнамасын және теміржол көлігі туралы заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен енгізу туралы қазақстан республикасының заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады
назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан наурызұлына сұрақтарыңыз болады ма
сұрақтар жоқ
сұрақтар болмаса мәселені талқылауға ә бір сұрақ
сенатор шелпеков
талқылауға талқылауға ма
талқылауға көшейік онда сөз сенатор шелпековке беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
әріптестер ііі өздеріңіз білесіздер осы мына мемлекеттің экономикасының негізін құрайтын ы осы ы мемлекетте қызмет жасайтын кәсіпорындардың саны менен сапасы
осы күнге дейін керегі ойдағыдай заңдарменен жаңа мекемелердің ашылуы жолға қойылды
қазіргі таңда бір күн мен үш күннің арасында жаңа мекеме толық ашуға жағдай жасалды
бүгінгі таңдағы кібіртіктеп тұрған мәселе қызмет жасамай тұрған кәсіпорындардың жабудың қиындығы
ол енді біздің қазір қолданыстағы заңға да байланысты болу керек он төртінші жылы қабылданған
сол заңдағы көп і өзгерістер жасалған уақытында дегенмен сол ойдағыдай нәтиже бермей отыр
соны есептеп айтқан болу керек ы биылғы жылы қаңтар айында
елбасы үкімет жиналысында экономиканы банкроттық кәсіпорындардан тазаламай экономика дамымайды деген болатын
оның бер жағында ел президенті қасым жомарт кемелұлы да осы мәселе бойынша нақты нақты тапсырмаларды берді
бүгінгі мына қаралып отырған заң осы елбасшыларының тапсырмасының ііі жиегінде болу керек
заңды біз соңғы бір айдың ішінде қарап жатырмыз і жақсы өзгерістер бар
і осы мына банкрот мәселесін тездететіндер біраз баптар қаралған оның ішінде бір
нағыз қазіргі уақытқа керек мәселе
оларды жабу үшін заң жобасы әкімшілерді тартпай борышкерлерді жеңілдетілген түрде тарату мәселесі
бұл мәселе бойынша жергілікті налог органдары салық органдары тізім жасайды да сол тізім арқылы соттан өткізіп і көп мекемелерді бірден тарқатады
бұл болса да ы бұрынғы практикада болмаған мәселе енді біздегі көп мекемелердің тазалауына экономиканың әсері тиеді
бірақ енді осы мәселені қарап отырғанымызда
заңда біраз

осындай мекемелерді көбірек тарқатудың кедергілері бар мысалы
бір жерде жазылған ыыы дебиторлық берешегі болмау керек деген мекемелердің
енді мекеме жұмыс жасағаннан кейін оның дебиторлық берешегі болмау керек деген мәселе қиындау
оның ертең он мың теңге бір жерде жиырма мың теңге ақша шығуы мүмкін содан кейін бұл тізімге енбей қалады
тағы да сондай борышкер жоқ борышкер болып табылғанда деген тағы бір мәселе бар
ол борышкер бүгін жоқ болады да ертең үш күннен кейін шығады
ол да осыған кішкене кедергі жасайды
бірақ енді нағыз кедергінің біреуі
осы тізімге енетін мекемелер
кредиттік борышы алты жарым миллионнан артық болмау керек деген мәселе бар
енді өздерің білесіңдер бүгінгі мына бағаның шарықтап тұрған мезгілінде алты жарым миллион деген мекемелерге ол көп ақша емес
менің ойым айтады осыны жүз миллионға дейін көтеру керек
себебі сонда ғана біздер жаңа біздің президентіміздің тапсырмасы бойынша шындығында да жақсылап экономиканы тазалауға мүмкіндік туады
енді елбасының тапсырмасы бар
ел президентінің тапсырмасы бар
неге осы заңдар біздер кішкене
мына баптарды өтімдірек қылып жасамадық орысша айтқанда более агрессивное исполнение поручений болу керек қой
сондай мәселені екінші оқылымда қарауды ұсынамын
құрметті әріптестер қаралып отырған заң жобасына енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар банкроттық рәсімінің тиімділігін арттырады деп санаймын
сондықтан осы заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет бақтыбай ақбердіұлы
келесі сөз сенатор сафиновке беріледі
уважаемая дарига нурсултановна уважаемые депутаты
рассматриваемый законопроект имеет огромное значение для экономики страны
на сегодняшний день процедуру банкротства проходят более трех тысяч субъектов бизнеса имеющие общую задолженность в сумме свыше четырех триллионов тенге
средний срок процедуры банкротства пять лет но из за пробелов в законодательстве во многих случаях он намного больше
в целом законопроект направлен на усовершенствование урегулирования процедуры реабилитации и банкротства
наш комитет дал около тридцати предложений я должен сказать что в рамках рабочей группы в головном комитете мы достаточно хорошо поработали
с представителями разработчиков и многие вопросы сняли но тем не менее пару вопросов у меня осталось по которым мы я не нашел ответов и мне кажется надо будет доработать в этом направлении
первое замечание оно касается внесения изменений в бюджетный кодекс по вопросу повышения эффективности и планирования расходования бюджетных средств
счетный комитет ежегодно отчитывается о выявленных нарушениях исчисляемых сотней миллиардов тенге
так в семнадцатом году было допущено неэффективное использование бюджетных средств и активов государства на сумму более сто пятьдесят три миллиарда тенге неэффективного планирования на двести тридцать миллиардов тенге
в послании елбасы народу казахстана в семнадцатом году говорилось о необходимости кардинально повысить эффективность бюджетных расходов о том что нужно проверить эффективность использования средств министерствами ведомствами
соответствующие поручения были закреплены в общенациональных планах
соответственно все мы ожидали большие надежды на разработку правительством э эффективных правовых механизмов
которые бы стали бы жесткой преградой для разбазаривания народных средств которые позволили бы получать наилучшие результаты отложенных государственных средств
в результате двухлетней работы законопроекта мы получили поправки которые вот лично у меня сразу вызвали такие ассоциации что создан такой правовой механизм когда
одно понятие дается через другое понятие но все время следующее понятие усекается и уменьшается
это как известный сувенир матрешка вот он выглядит как бы красиво все это но в каждой все меньше меньше меньше и в итоге непонятно какой это эффект

в бюджетном кодексе закреплено четырнадцать принципов бюджетной системы получается какое то абсолютно безразмерное формальное определение
в нем нет элементарных качественных количественных показателей четкой методики которые должны присутствовать при раскрытии понятия неэффективность
и как можно разобраться какой принцип из них главный из четырнадцати их надо вместе учитывать или раздельно чтобы признать какое то действие неэффективным использованием бюджетных средств
далее эти четырнадцать принципов бюджетной системы вдруг преобразуются в пять оснований для привлечения к ответственности
вводится отсылочная норма в сто четвертой статье бюджетного кодекса что неэффективное планирование и использование средств выражены в пяти конкретных нарушениях за которые будет законом привлекаться к ответственности
но в административном кодексе вносится статья неэффективное планирование и использование бюджетных средств в котором уже ответственность в виде штрафа установлена почему то из пяти только за два нарушения э которые перечислены в бюджетном кодексе
это первое превышение утверждения натуральных норм второе отсутствие при досмотре законных документов то псд фо
далее вот одно из э из нарушений которое указано в административной кодексе это превышение утвержденных натуральных норм
они будут конечно приняты в последующем с серьезными оговорками в части непривлечения к ответственности за нормативы положенности по выделяемым для сотрудников гос органов
так как мы все знаем что практически все гос органы нарушают эти нормативы положенности на каждого работника
и в завершении всех рассуждений делается еще одна оговорка ставится звездочка и говорится что вот примечание что к ответственности будут привлекаться первые руководители которые будут являться одновременно администраторами бюджетных программ
то есть ну понятно что первые руководители при распределении обязанностей перекладывают всю ответственность на своих замов по бюджетным программам и я еще не встречал чтобы
министры или акимы были руководителями бюджетных программ подписывали акты приемки и проводили конкурсы
то есть иными словами по новым нормам эээ которые указаны в законе ни министры ни акимы никакой ответственности по прежнему нести не будут
внешне выглядит красиво вводится статья устанавливающая ответственность за неэффективое планирование и использоание бюджетных средств но кто именно и за что и как будет привлекаться по данной статье непонятно
я думаю что вот это не добавляет тем мерам ответственности которые у нас уже есть дисциплинарной ответственности практически никаких новелл не не дополняет
в целом я не знаю как это улучшить бюджетные процессы возможно это не будет не очень эффективно
и возникает вопрос может быть это принципиальная позиция правительства которая ну пытается вывести из от ответственности первых руководителей
второе замечание касается собственно закона о реабилитации и банкротстве
президент э токаев касым жомарт кемелевич в своем послании народу казахстана отметил что одним из самых проблемных вопросов нашей экономики недостаточный объем его финансирования
за последние пять лет общий объем кредитования для юр лиц а также для субъектов малого среднего бизнеса сократился на более чем на тринадцать процентов
банки второго уровня ссылаются на дефицит хороших заемщиков и закладывают чрезмерные риски в стоимость кредитных средств
вот одним из основных барьеров для увеличения кредитования бизнеса являются как раз несовершенства закона о реабилитации и банкротстве в частности урегулирование удовлетворения требований кредиторов обеспеченных залогом
на первое января девятнадцатого года из общей задолженности вот в триллионы тенге семьсот сорок миллиардов тенге это задолженность перед залоговыми кредиторами порядка триста тридцать предприятия должника
за период банкротства большинство из залогов простаивают и теряют свою ликвидную стоимость
в результате банки переоценивают стоимость залогового имущества и признают убытки от равенства рыночной и залоговой стоимости имущества
то есть на сегодняшний день залоговое имущество на сумму семьсот сорок миллиардов тенге не участвует в экономическом обороте страны в связи с их заморозкой и затянувшейся процедурой банкротства предприятий должников
невозможность реализации таких залогов и недостатки процедуры банкротства являются сдерживающими факторами быстрого очищения экономики от несостоятельных предприятий и роста кредитования в реальном секторе экономики
также серьезные замечания вызывают отдельные нормы законопроекта регулирующего сроки банкротных процедур
сейчас процедура банкротства согласно статьи восемьдесят четвертой действующего закона это девять месяцев с возможностью продления на три месяца
фактически вот за счет всевозможных пробелов юридических эта процедура может затянуться десятилетиями
в законопроекте окончательно не решен этот вопрос хотя сделана попытка установления максимального срока банкротства до пяти лет но это не гибкий механизм
и вот поэтому одна из общих и основных целей этого закона так и каждой конкретной процедуры это сокращение сроков банкротства это скорейшее удовлетворение требований кредиторов возвращение имущества в оборот
вот в связи с вышеизложенным я в целом поддерживаю концепцию законопроекта но хочу сказать что необходимо нам доработать вот эти вопросы которые указал потому что они имеют очень важное значение спасибо
спасибо канатбек бейсенбекович
так больше желающих выступать нет осымен талқылау аяқталды
заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау туралы қаулының жобасы сіздерде бар дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық төрт депутат жақтағандар қырық төрт қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ қаулы қабылданды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
шақырылыған азаматтарға рахмет еңбектеріңіз сәтті болсын
құрметті депутаттар келесі мәселе сенаттың бір топ депутаттарының депутаттық сауалына білім және ғылым министрі асхат қанатұлы аймағамбетовтің ауызша жауабы туралы
палатаның жетінші қарашадағы отырысында сенатор еділ құламқадырұлы мамытбеков бір топ депутаттардың атынан қоғамда қызу талқыланып жатқан
білім және ғылым саласына қатысты бірқатар мәселелер бойынша депутаттық сауал жолдап оған палата отырысында ауызша жауап беруді талап еткен
бүгін білім және ғылым министрі асхат қанатұлы аймағамбетов осы сауалға ауызша жауап беру үшін келіп отыр
депутаттық сауалға ауызша жауап берудің тәртібі сенат және парламент регламенттерінде белгіленген
регламенттің нормаларына сәйкес алдымен сауал бойынша сөз депутатқа беріледі содан кейін сауалға лауазым иесі жауап береді
жауап бойынша сұрақтар қойылады және қажет болған жағдайда пікір алмасу өткізіледі
депутаттық сауалға берілген жауап бойынша қаулы қабылданады
бұл мәселені қараудың тәртібі осылай енді сөз сауал жолдаушылардың атынан экономикалық саясат инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің мүшесі еділ құламқадырұлы мамытбековке беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
құрметті әріптестер я вкратце напомню о чем я говорил в депутатском запросе
эээ я говорил о пафосных программах министерства образования и науки которые происходят с дефицитом экономической мысли
поводом для запроса послужила кампания по присоединению к региональным университетам педагогических вузов

отметим что за период становления независимости у нас в казахстане функционировало восемнадцать педагогических институтов функционировавших в каждом областном центре страны
с девяносто четвертого по девяносто восьмой годы все они были объединены с другими вузами и преобразованы в университеты как следствие получили снижение престижа учителя дефицит кадров в дошкольном среднем и средне специальном образовании
именно поэтому по поручению первого президента елбасы нурсултана абишевича назарбаева третьего февраля две тысячи четвертого года были восстановлены пять региональных пед институтов в актобе костанае павлодаре семее и таразе
трудно понять решение о присоединении
с одной стороны с трудом мы восстановили статус некоторых пед вузов и надо было по логике здравого смысла продолжить этот процесс с другой стороны явные противоречия новым задачам в сфере просвещения
когда президент страны касым жомарт кемелевич токаев в своем обращении на августовском форуме текущего года поставил проблемы в сфере образования в один ряд с экономическими и политическими
хотел бы отметить что система образования это консервативная система в лучшем смысде этого слова нельзя с ней проводить постоянные эксперименты и реформы при каждом новом министре
в результате сегодня имеем отсутствие преемственности а внедрение неопробированных во времени и пространстве инициатив и реформ стали нормой
я хотел бы напомнить что в сложные девяностые годы когда были закрыты многие школы стали деградировать и исчезать и населенные пункты
напомню что деградация аула это не только ослабление наших корней но и удар по расширенному воспроизводству населения
таким образом подготовка педагогов судьба школ в малых городах и аулах это стратегическая проблема которая очевидно решается недальновидно и непрофессионально
в этой связи хотел бы поставить вопрос почему министерством образования и науки проводятся такие масштабные дорого обходящиеся стране шаги при столь поспешной и поверхностной проработке
кроме того хотел бы отметить почему даже после объявления президентом концепта слышащего правительства сохраняется полное игнорирование кричащего обмана
и в этой связи я мы поставили вопросы это поставить на утрату постановление от одиннадцатого октября номер семьсот пятьдесят два наказать всех тех кто иницировал данное постановление

депутаты мамытбеков адильбеков бортник жолдасбаев кубенов кортаев енсегенов нокетаева нуржигитова нургалиев плотников спасибо
спасибо едиль куламкадырович
депутаттық сауалға ауызша жауап беру үшін сөз білім және ғылым министрі асхат қанатұлы аймағамбетовке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
депутаттық сауалда бірнеше мәселе көтерілді осы мәселелерге қысқаша тоқталып жауап беруге рұқсат етіңіздер
бірінші көтерілген мәселе педагог кадрларын даярлау және кадр тапшылығы мәселесі және де осы университеттерді екі университетті біріктіру мәселесі бойынша
әрине де бүгін педагогтар дайындау мәселесі біздің басты назарда бұл үлкен проблема ол жасырын емес біз шын мәнінде депутаттармен келісеміз бұл проблема бар екені анық
бүгінгі күні бізде сексен бес университеттерде педагогтарды дайындап жатыр сексен бес университет
сонда бүгінгі күні жүз қырық тоғыз мың ы студенттер оқып тек қана биылғы жылы университеттерді қырық төрт мың педагогтар бітірді
бізде жыл сайын тапшылық жалпы керек мұғалімдер он он бір мың мұғалім керек
і колледждерде бүгін сексен екі колледждерде біз мұғалімдерді дайындап жатырмыз
қазіргі уақытта контингент жетпіс бес мың сонда жыл сайын бізде алпыс мың мұғалімдер осы оқу орындарын бітіріп шығып жатыр бізге керегі бүгінгі күні он он екі мың
сондықтан бүгінгі күні ең ең басты мәселе осы мұғалімдердің і сандық ы тұрғыда жетіспеушілігі емес бүгінгі күні ең басты мәселе бірінші
сапа мәселесі екінші ы екінші мәселе бұл осы бітірген і түлектердің мектептерге бармау мәселесі өкінішке орай
мысалы ең жақсы бітірген түлектердің бүгінгі күні тек қана жартысы осы университеттерге барыватыр ол бір
алтын белгіні алған біздің ы түлектердің мектеп бітірген түлектердің тек қана он екі пайызы педагогикалық мамандықтарды таңдап жатыр ол екі
бүгінгі күні осы педагогикалық мамандықтарға барып жатқан балалардың шекті баллдары жетпіс сексен пайызының шекті баллдары елу алпыс пайыз алпыс балл
ең төменгі баллды алғандар бүгінгі күні өкінішке орай осы педагогикалық мамандыққа барыватыр оған бірнеше өздеріңіз білесіздер себеп бар
соның ең бастысының бірі бұл әрине де жалақы мәселесі
бүгінгі күні орталық орташа экономикалық ы жалақының тек қана алпыс бес пайызын ы біздің педагогтар алып отыр
тағы да басқа да проблемалар бар сондықтан осы мәселе осы мәселелер бізді толғандырмайды деп айтуға болмайды
і бұл мәселелер бойынша біз тиісті жүйелі проблемаларды көтеріп оларды шешу жолдарын қарастырдық
ең басты мәселенің бірі талаптарды күшейту
жаңа айттық қой сексен бес университет жетпіс бес колледж дайындаватыр
бүгін оның сапасын қарайтын болсақ сапасы сын көтермейді
сондықтан соларға біз қазір квалификациялық тұрғыда талаптарды жоғарлатыватырмыз
қалған осы мемлекеттік және де мемлекеттік емес университеттердің біз әлеуетін көтеруіміз керек
оған материалды техникалық базасын оған тиісті кадрларды нығайтып шын мәнінде оның практикасын жаңағындай өзгертіп
ұлттық бірыңғай тестілеудің биылғы жылдың өзінде біз шекті баллын елу баллдан алпыс баллға дейін көтердік
жалпы педагогикалық тәжірибе мәселесі дуалды білім беру оқыту дейміз
бізде бүгінгі күні енді жасыру керек емес біздің педагогикалық университеттерде жиырма кредит бар сол жиырма берілген кредиттің
орындалу мәселесі әрине де сын көтермейді сондықтан біз бұл мәселеде үлкен жұмысты қазіргі уақытта ы бастап кеттік
і білім беру бағдарламаларын жаңартып жатырмыз
педагогикалық стандарттар бүгін кәсіби стандарттар бекітілді сол кәсіби стандарттардың негізінде бүкіл педагогикалық білім беру бағдарламаларын і біз і өзгертіп жатырмыз
енді халықаралық тәжірибе осы нақты біріктіру мәселесіне келетін болсақ халықаралық тәжірибені де де біз қарадық
жалпы қазақстан тәжірибесінің өзінде жаңа өзіңіз айттыңыздар он үшінші жылы екі мың он үшінші жылы екі университет біріктірілген болатын
соның ішінде ақтөбедегі педагогикалық і институт болды одан кейін семейдегі педагогикалық институт он үшінші жылы осындай шешім қабылданды
біз қазір осы шешімнің тиімділігін зерттеп қарадық
тиімділігін қарайтын болсақ осы университетте мысалы ақтөбеде мынау ыыы ғылыми атағы барларды қарасақ қырық бес пайыздан бүгін елу бес пайызға дейін көтерілді
орта жалақысы педагогикалық университеттермен салыстырғанда әлдеқайда жоғары
басқа да көрсеткіштерді алатын болсақ бүгінгі күні осы қабылданған шешімнің тиімділігін біз осы ақтөбе мен семей і қалаларындағы университеттердің әлеуетінің асқанын біз бүгін шын мәнінде көріп отырмыз ол бір
екіншіден мынау ресейді қарайтын болсақ ресейде де осындай тренд орын алды бізде де зерттеп қарадық
ең бірінші мұнда бізде ростов пен красноярда басталған одан кейін якутск екатеринбург владивосток басқа да қалаларда болды
енді шетелдегі алыс шетелді қарайтын болсақ мысалы ағылшындарды қарасақ әлде францияны қарасақ әлде мынау сингапур мен ыыы
сша ны қарайтын болсақ онда бұл мемлекеттерде де осы білім беретін мекемелер көп профильді көп салалы осындай мықты университеттер біріктіліп бүгін осындай сапалы білім беріп жатыр
сондықтан біздің ойымызша біздің бізге бүгін керегі сапа
енді осы екі екі университетті біріктірдік қазір салыстырып қарасақ тараз мемлекеттік университетінде бүгін ғылыми атағы бар ыыы біздің әріптестеріміздің саны алпыс пайыз болса педагогикалық университеттерде қырық пайыз
жалақысын салыстырсақ бір университеттерде жүз мың болса екінші жаңағы педагогикалық педагогикалық емес мемлекеттік университетте онда жүз елу мың теңге
сондықтан әрине де бүгінгі күні бұл ііі біз бүгін осы университеттерге балалар барсын деп і квота арнайы квота беріп отырмыз өйткені квота бермесек жаңағы университеттер бүгін университеттерге бүгін балалар бармай да жатыр
сондықтан біз мынау ы жан басына қаржыландыру дейміз бірақ осы педагогикалық университетке келгенде біз бұны кішкене і бұзып тек қана оларға арнайы квотамен балаларды беріп отырмыз
сондықтан біздің ойымызша осы екі университеттерде екі университетте бүгін мынау ғылыми атағы бар ііі
біздің әріптестеріміздің саны жалпы орта жалақысы қазірдің өзінде отыз қырық пайызға көбейеді деп біз оны болжап отырмыз ол бір
екіншіден мынау ы кітап қорына і алатын мүмкіндіктері бар спортзалдарына жалпы басқа да мамандардың сабақ беруіне мүмкіндік беріледі деп ойлаймыз
сондықтан бұның бәрі тек қана осы университеттердің әлеуетін арттыруға көмек береді
біз қазір і мемлекеттік бағдарламада тиісті осы университеттерге көмек беру мәселесін қарастырдық
жалпы ы осы педагогикалық мамандықтарға төленетін і мемлекеттік гранттың сомасын көтеру мәселесіде де осы жақында үкімет і отырысында қарастырылып тиісті шешім қабылданды
енді олар біраз і көбейтілген қаражат алатын болады бұның бәрі материалды техникалық базасын нығайту біріншіден
екіншіден бұның бәрі әрине де осы біздің университеттердің әлеуетін көтеруге өзінің мүмкіндігін береді деп ойлаймыз
бізде қазір абай і университеті ұлттық университеті алматыда бар і женпу іміз ааа алматыда бар және де
і басқа да университеттеріміз арқалықта қалды бес педагогикалық университетті біз қазір әлеуетін материалды техникалық базасын і нығайтып жатырмыз және де оны нығайтатын боламыз
мысалы қарағандыда да кезінде педагогикалық институтты ііі өздеріңіз білесіздер қазір қарму мен бірге біраз жылдар болды оның да да әлеуеті әлдеқайда жоғары
сондықтан проблемалар бар онымен біз келісеміз депутаттармен тиісті шараны қолдап і біз ы бұл шешімді қабылдар алдында осы екі қалаға арнайы түрде өзіміз барып үлкен кеңес өткіздік
сонда осы мәселелерін бәрін талқыладық бүкіл мынау ардагерлерді жинадық ұстаздарды жинадық соның арқасында мысалы бүгінгі күнде бұқаралық қапарат құралдарын қарасаңыздар да да жалпы бұл шешім жақсы і коллективтермен қабылданды деп айтуға болады
қазіргі уақытта осы жалақысын көтеру бойынша материалды техникалық базасын нығайту бойынша басқа да мәселелерді біз қарастырып і шын мәнінде сапалы білім беруге біз і тиісті шешім қабылдайтын боламыз
бұдан басқа тағы да бір біраз мәселелер көтерілді ы соның ішінде мынау академиялық адалдық мәселесі плагиат мәселесі көтерілді
бұл мәселе бойынша да министрлік тиісті шешім қабылдауда
біз биылғы жылы бірінші рет і тёрнитин деген он бес мың ең үздік уинверситеттер қолданатын осы
антиплагиаттық жүйе бар сол жүйеге біз биылғы жылы ұлттық ұлттық подписканы жасап ы осы жүйені біз қолдандық
енді бұдан былай біздің нормативтік құжаттарға өзгерістер енгіздік енді барлық курстық жұмыстар дипломдық жұмыстар әрине де міндетті түрде диссертациялар оның бәрі осы і жүйеден өтетін болады ол бір
екіншіден бұл тек қана жүйеден өтіп қана қоймай бұлар сол жүйеде сақталатын болады
екінші рет осындай сатылатын диплом бар басқа да әртүрлі проблемалар бар жасырып керегі жоқ қой сондықтан екінші рет бұл
дайындалған бір рет дайындалған бір рет жазылған жұмысты екінші рет тағы да қорғап шығу деген ондай мүмкіндік бұдан былай болмайтын болады
ал енді ы осы мәселеге жаңағы диссертацияны қайтадан қарастыру деген де де ішінде сұрақ болған ол заңды берілді ме заңды берілген жоқ па кезінде деген
сондықтан оны да да біз қарап шықтық жалпы екі мың тоғызыншы жылы бұл диссертация қорғалған
і бұл қазақ і ұлттық әл фараби университетінде қорғалды тиісті барлық ы сол уақыттағы талаптарға
сай деп біз санаймыз сондықтан бүгінгі күні бұл ғылыми атақты қайтып алуға заңнама шеңберінде бізде ешқандай мүмкіндік і болмай тұр
і енді жалпы бұл кісіні өздеріңіз білесіздер ыыы өзінің өтінішін жазып сол өтініштің шеңберінде і қазір і министрлікте жұмыс істемейді
енді ағарту министрлігін құру мәселесі
ең алдымен бұл мәселе біз министрліктің ыыы деңгейінде қаралатын мәселе емес бірақ та министр ретінде мен өзімнің де де ойымды білдіргім келеді
менің ойымша бүгінгі күні жиырма бірінші ғасырдың және жалпы осы заманауи і трендтерді қарайтын болсақ бүгін бізге керегі осы барлық
бастауыштан бастап мектепті колледжді университетті барлық деңгейлерді алғанда біз бәрін бірге ұйқастыруымыз керек үйлестіруіміз керек
қазір солардың мемлекеттік стандарттарын қарағанның өзінде колледж бен мектептің арасында өте үлкен бүгінгі күні біраз айырмашылықтар бар қайталанатын мәселелері де бар
колледж бен әрі қарай баратын университет деңгейін қарайтын болсақ та да бұл жерде де қайталанатын мәселелер бар сондықтан біз бүгін бір деңгейде бір жалпы саясатты жүргізуге
і жұмыс істеп жатырмыз және біздің ойымызша бұл өте маңызды мәселе болады сондықтан осы жұмысты біз әрі қарай жалғастыратын боламыз
і жалпы құрметті депутаттар сіздер қойған мәселелер бойынша м бұл мәселелер әрқашан да біздің назарымызда
ы елдің қойып жатқан елдің көтеріп жатқан сұрақтары екенін білеміз сондықтан жаңа ыыы мемлекет басшысы елбасы қойған тапсырмаларды іске асыру үшін білім және ғылым министрлігі тиісті жұмысты атқаратын болады
рахмет қысқаша менде осы
рахмет асхат қанатұлына сұрақтарыңыз бар ма қойылатын
сөз сенатор қылышбаевқа беріледі
рахмет м дариға нұрсұлтанқызы
құрметті асхат қанатұлы жаңа өзіңіз айтып жатырсыз ы осы ы білім саласын мамандарды дайындауға ы санына қарағанда сапасы бірінші орында
түсінікті ы ертең ыыы осы мамандар і біздің балаларды оқытады тәрбиелейді сондықтан өте дұрыс шығар
бірақ сіз ана мемлекеттік гранттың ыыы грантқа түсетін порогын алпысқа дейін көтердік деп жатырсыз алпыс баллға дейін
мүмкін осы сапасын жоғарлату үшін сол порогты жетпіс балл немесе жетпіс бес баллға көбейтуге көтеру қалай қарайсыз оған

нұрлан наурызұлы шын мәнінде бұл өте маңызды сұрақ
біз енді бір дегенде бұны көтеріп тастауға өзіміз ойландық та да біз бірте бірте бұл мәселені шешу і жөн көрдік сондықтан ең бірінші қадамымыз осы болды
әрі қарай менің ойымша шын мәнінде бұл мәселені біз қарастырып көтеруіміз керек өйткені мысалы сингапур дейміз басқа мемлекеттерде
ол мемлекеттерде осы педагогикалық мамандыққа ең үздік мектепті ең жақсы бітірген жаңағы біздікіндей алтын белгіге бітірген балалар ғана барыватыр
ал бізде өкінішке орай жаңағы елу балл алпыс балл алғандар жетпіс сексен пайызы сондай балалар сондықтан мемлекет тарапынан бұл і мәселені біз көтеруіміз керек
енді екі жүз мың адам оқыватыр бізде мұғалімдердің саны і өздеріңіз білесіздер сондықтан он мың адам керек
жылына алпыс мың адам шығарылыватыр бірақ сапасын сапа мәселесі ертең жұмысқа орналастыру мәселесі маңызды сондықтан осы саясатты жүргіземіз
бар бар бар ол мәселені әрине шешетін боламыз
келесі сөз сенатор жүсіпке беріледі
рахмет дариға
құрметті асхат қанатұлы менің сұрайын дегенім мына бұрын жоғарғы оқу орындарының ректорларын тағайындаған кезде ііі сондай азаматтардың
белгілі бір қызмет сатысымен лауазымы өсіп і кафедра меңгерген басқа да жаңағы тәжірибелері ескеріліп сол сатылап тағайындалатын тұғын
қазір осы жоғарғы оқу орындарының ректорларын тағайындауда қандай критерийлер бар
сол сақталады ма бұрынғы ы жаңағы тәсілдер
екінші қоятын сұрағым мына аттестациялау мәселесі
қазір ііі мына мектептердің бәрінде мұғалімдер ііі орысша айтқанда мына нервозная обстановка дейді ғой сондай жағдайда жүріп жатыр
олар мына категориясын біліктілігін арттыру үшін аттестациядан бір өтеді і мына кезекті қазіргі жағдайда
ііі камера қойылған ыыы барлығы ы өздерінің не болып не қойғанын білмей қалып жатамыз деп мына біраз ұстаздар да хабарласып жатыр
осындай і аттестациялаудың ііі қажеттіліктері қандай
оның арасында мысалға жиырма отыз жыл
мұғалім болып келе жатқан кісілер бар алтынсарин медальдерін алған басқа да жаңағы марапаттары бар і біліктілік категориясы жоғары ұстаздар да бар
солардың барлығы ы балаға сабақ берудің орнына қазір барлық мұғалім осы аттестацияға дайындалуға ііі сол білім жайына қалып қойған сияқты
осыған жауап берсеңіз рахмет
рахмет нұртөре байтилесович енді бұл мәселе ең бірінші ректорларды тағайындау тәртібі бойынша бұл өте маңызды сұрақ
ең біріншіден міндетті түрде біз қазір осы үміткерлерге басқару дағдысы бойынша тиісті сертификаттар тиісті құзыреттілігі болуын талап ететін боламыз ол бір
жалпы оның тәртібі былай болатын болады біріншіден өзінің директорлар кеңесінен өтеді конкурс жарияланады директорлар кеңесінен өтеді
одан кейін бізде ұлттық і комиссия бар
сол ұлттық комиссияға барлық ыыы мемлекеттің үлесі бар университеттердің басшылары сонда шығарылатын болады
сонда шешім қабылданады одан кейін ғана олар жаңағындай өзінің лауазымына тағайындалатындай і болады және де әр осы ректор боламын деген тұлғада өзінің бағдарламасы болу керек
сол бағдарламаны жасап оны кеңесте көрсетіп ұлттық кеңесте көрсетіп одан кейін ертең жүзеге асыратындай біз жағдай жасауымыз керек деп ойлаймыз
оған і оған қоса біз қазір барлық ректорларға тиісті өздерінің еңбек і келісімшарттарында нақты кипиайларды қойып жатырмыз
олардың тиісті стратегиясы болу керек мен жеткіземін осындай осындай көрсеткіш деген нақты бір межені біз көрсетіп белгілеп беруіміз керек сондықтан осы мәселені әрі қарай жүргізетін боламыз
енді жаңа ұлттық біліктілік тесті дедіңіз
бұл ы мәселе қазіргі біздің ойымызша өте қажет мәселе әрине де

ол ұсыныстар айтады біз жиырма жыл мысалы мұғалім болғаннан кейін өзіміздің деңгейімізді көрсетпей мысалы і категориямызды әрі қарай ііі жаңағындай ііі тексеру ешқандай керегі жоқ деп
бұл совет үкіметінің уақытында да болды
бес жыл сайын бір рет категориядан категориясын әлде жаңа категория алу
әлде бар категориясын дәлелдеу деген сондықтан бұл мәселені біз қазіргі уақытта сол бес жылда бір рет осы мүмкіндікті қалдырдық
бұның алдында тек қана портфолио әртүрлі жинап алған қағаздардың негізінде болатын болса біз қазір оны бұған қоса осы екі жыл болды тестілеуді қостық ұлттық біліктілік тестілеу
қазір ю стади деген компаниямен біз биылғы жылы бірінші рет оны электронды түрде жүргіздік
электронды түрде жүргізгеннің ішінде арқасында оның алдында сексен пайызы і өтіп жатса
биылғы жылы осы электронды жаңағы камераны қойып ы академиялық адалдық і мәселелерін қолға алғаннан кейін тек қана қырық сегіз пайызы өтіп отыр ол бір
екіншіден жалпы ол біздің тапсырған ұстаздарымыз сұрақтарға жауап беріп апелляцияны сол уақытта береді
бітіргеннен кейін апелляцияға тиісті беті ашылады соны көріп алып қай сұраққа қалай дұрыс жауап бермегенін өзі көреді егер келіспейтін болса апелляцияға жаңағы сол уақытта беретін болады ол бір
екіншіден біз биыл ең бірінші рет осындай апелляциялық тәртіпті енгіздік оның себебі неде
бір адам сол бір сұрақты апелляцияға беріп сол сұрақ біздің кінәмізден ы дұрыс болмаса онда сол балл жаңағы бір ғана берген адамға қосылмайды
барлық сол сұрақ кімде кездесті біз қазір электрондық жүйе болғаннан кейін бәрін оның біліп отырмыз соның бәріне қосылатын болыватыр
соның арқасында биылғы жылы осындай сапасыз мәселе сапасыз сұрақтарға і біздің ііі ұстаздарымыз дереу
і апелляцияны беріп одан кейін сол балл қосылғанда ол берген де де бермеген де де барлық мұғалімдерге сол балл қосылып отыр
жалпы бұл ііі механизмді біз әрі қарай дамытатын боламыз
сұрақтарды біз шын мәнінде бүгін білген тек қана мынау жаттанды мәселелерді сұрамай біз функционалды сауаттылық бойынша ол түсінуі бойынша біз і сұрауымыз керек деп ойлаймын
сондықтан педагогика бойынша әдістеме бойынша және де өзінің ііі беріп отырған пәніне і сәйкес біз тиісті осы жұмысты әрі қарай жалғастырамыз әрине де жетілдіреміз
рахмет кейбір мұғалімдер өздерінің сабақтарын білмейді аттестация соны да көрсетеді белгілейді иә
келесі сөз сенатор көбеновке беріледі
рахмет дарига нурсултановна
асхат канатович в текущем году министерство образования и науки провело очередную реформу суть которой состоит в следующем отменили понятие специальность взамен ввели термин образовательная программа
передали прием в магистратуру в центр тестирования министерства образования и науки которое в принципе не заинтересовано в отборе сильных бакалавров и отсеве слабых ну во всяком случае вот мне так вот кажется
вот например снизили проходные баллы с семидесяти до до сорока шести уже в ходе тестирования после прохождения трех потоков
таким образом появилась возможность человеку имеющему низкие знания поступить в магистратуру
у кандидата на учебу набравшего семьдесят баллов есть возможность даже получить грант
например зная английский язык претендент может поступить фактически на любую специальность так как проходной по языку двадцать пять а по специальностям вот по остальным блокам по семь баллов
вот вопрос мы повсеместно готовим лингвистов или специалистов
выпускник бакалавриата получил возможность подавать документы по любой другой образовательной программе даже неродственной специальности
и не имея базовых знаний может стать магистром любой науки
вот на примере э казахского национального университета имени аль фараби кстати такая картина повсеместно можете сделать ревизию
вот любой факультет возьмите вот асхат канатович магистранты учатся не по своей специальности
вот больше всего волнует ну вот медицинский факультет я вот сделал анализ пофамильно есть акимов қалдабай малдабай мұратбай и так далее
здесь из шестнадцати магистрантов восьмеро базовые знания это продавцы продовольственных товаров
это медицинский факультет магистры
двое дизайнеров один телеоператор и так далее
вот напрашивается вопрос для чего и для кого готовим специалистов
во всяком случае не для успешного развития наверно страны и в целом нашего общества
поэтому вот э такой вопрос напрашивается вы задумывались над этим что можете сказать рахмет
э большое спасибо действительно э данное решение несмотря на то что было реализовано в этом году но само решение эээ было принято и нормативно правовые акты были приняты в прошлом году
просто там один год прошел там отлагательные были условия и в этом году начало реализовываться это первое
второе главная цель была в чем
главная цель это э тоже чтобы в магистратуре деньги шли за студентом за магистрантом
то есть до этого система была такая министерство образования в отличие от бакалавриата министерство образования распределяло количество мест по каждому вузу говорит тебе двести вузов тебе двадцать тебе сорок
а сейчас министерство образования в прошлом году приняло решение и законодательно э данная норма тоже была утверждена что теперь самое главное проходит также как по бакалавриату единое тестирование
и по баллам присуждаются гранты и по этим грантам с этим сертификатом с этим грантом студент может выбрать любой вуз и вузы будут конкурировать за студентов
то есть здесь уже не министерство дает каждому вузу надо или не надо по определенным критериям здесь сам вуз выбирает это первое
второе до этого была система когда когда каждый вуз я понимаю что многие ннедовольны этим почему потому что каждый вуз
самостоятельно проводил экзамены каждый вуз самостоятельно готовил вопросы каждый вуз потом принимал решение и зачислял
и было очень много вопросов к существующей системе
сейчас единое тестирование проводится национальным центром так же как по бакалавриату и здесь есть вопросы пререквизитности
то есть если до этого он необходимой компетенции не получил пререквизитность определенных курсов то он на ту или иную образовательную программу поступить не может это раз
два это там есть тестирование по готовности обучения тестирование по языку как раньше и было и третье тестирование по профильному предмету
что касается того что снижен был пороговый балл это действительно так но это связано с чем с тем что мы вернули к э ранее существовавшему пороговому баллу
то есть это не было снижение по сравнению с прошлым годом просто было очень высокое повышение порогового балла э в отличие от прошлых годов
и в этом году просто уравняли вернулись к старому пороговому баллу и в целом сдало э это тестирование сдавали тридцать тысяч человек
из них набрали пороговый уровень только двенадцать тысяч это тоже говорит о многом
из них смогли получить государственные гранты только десять тысяч хотя у нас количество грантов было двенадцать тысяч
ежегодно мы осваивали сто процентов в этом году мы не освоили сто процентов
э я считаю что э данная система конечно мы будем ее э дальше совершенствовать но в целом данная система позволяет э нашим абитуриентам действительно по своим
компетенциям по своим знаниям э скажем так минуя определенные риски э получать гранты и выбирать тот вуз который он э является более конкурентоспособным
мы э дальше готовы в принципе
а как быть что вот специалисты в области торговли поступают на медицинский факультет в магистратуру
но медицинские факультеты таких фактов нету дарига нурсултановна мы проверим потому что в медицинские вузы там есть специальные требования
но даже если не по медицинским по всем остальным есть обязательное требование по пререквизитности то есть он должен до этого пройти
если он до этого не прошел предыдущего уровня нет он не может поступать
мы этот вопрос отдельно разберем
есть такой вопрос в обществе значит есть проблема да это сигнал для вас чтобы вы проверили еще раз и посмотрели все правила и нормативы которые регулируют эту сферу
все таки в магистратуру это же как продолжение обучения по своей специальности да так понимаю да

как если бы я вот историком а потом захотела бы стать физиком такое же не бывает
конечно поэтому здесь явно есть какие то перекосы и пробелы
мы изучим дарига нурсултановна в регулировании
пожалуйста манап шарапиденович
это я извиняюсь асхат не в курсе я могу даже код назвать
код ноль четыре ноль двести абиева дизайн демеубаева ноль четыре ноль двести продавец продуктов ноль пятьдесят один триста один и так далее
тут по коду они учатся все в магистратуре
вот тут можно юридический факультет взять любой факультет
вот технология производства продуктов животноводства не имея юридического образования в магистратуре на юр факе
любой факультет возьмите это кстати по всем вузам нашей страны
вот эта нелепость я не могу понять почему она сложилась
да университеты должны зарабатывать деньги но не таким образом
сегодня ради денег готовы любого принять без экзаменов лишь бы заплатил
это ведь мы же знаем вот живем в том обществе когда общаемся с людьми когда знаем что многие магистранты стали не имея базовых знаний
и у меня много таких то еще и знакомых даже
у всех наверно есть
вот посмотрите внимательно кого мы готовим для чего
и куда деньги
почему мы держимся сегодня за высшие учебные заведения и даем самостоятельность
чтобы он сегодня мог не имея на то бывает индустриальные промышленные университеты готовят специалистов сельского хозяйства
тоже нелепость
как может готовить индустриальный институт ветеринара без базовых на это э основ
много других вузов поэтому прошу разобраться
хорошо сама система что деньги идут за учащимся это конечно хорошо но значит там где то что то есть недочеты которые над которыми надо поработать проработаем
сөз сенатор құртаевқа беріледі
рахмет дарига нұрсултановна
құрметті асхат қанатұлы менде екі сұрақ
біріншісі мына сіз баяндамаңызда айтып өттіңіз жыл сайынғы дайындалатын мұғалімдердің саны алпыс мың деп ал қажеттілік і жыл сайын он он екі мың деп
ал депутаттардың мынау ііі елді мекенге шыққан кездегі ііі негізгі көтеріліп жүрген сұрақты сұрақ бұл ауылдық елді мекендердегі мұғалімдердің жетіспеуі
қазір і ауылдық елді мекендерде отыз қырық пайызға дейін мұғалімдер жетіспейді
бұл ы ол орынға і білімі жоқ ііі адамдар ы сабақ беріп отыр сапасыз ы мұғалімдер
бұған не дейсіз бірінші сұрақ
екінші сұрақ мынау ыыы білім саласындағы реформаларды енгізуге мынау батыс мемлекеттердің іс тәжірибесін зерттедік дедіңіздер
ал ыыы былтырғы жылдан ыыы мынау көп ііі бұқаралық ақпарат құралдарында жазылды қазір ііі батыс мемлекеттеріндегі білім беру жүйесін бұрынғы одақтық жүйеден негізге алып отыр қазір осы
одақтық кезінде барлық нәрсе жаман емес еді ғой соның ішіндегі ең дұрысының бірі ол білім беру саласы еді
бұған енді мысал ретінде мынау тараз мемлекеттік университетін құрған кезде соның ішіне і жамбыл гидрометеоқұрылыссу институты қосылды
дәл қазір осы і сол ыыы мынау сушаруашылығындағы жоғарғы сапалы мамандар даярлауды біз жоғалттық ол арадан себебі узкая специализация бойынша ыыы дайындалатын лабораториялардың көбісі жабылып қалды ол жерде
дәл осындай ыыы мысал мына оңтүстік қазақстан мемлекеттік университетін құра отырып соның құрамына қазақ химия технология институты қосылды
ал қазақ химия технология институты дайындап жатқан ііі технолог мамандар силикатчик мамандар қазір сапасы бұрынғыменен салыстыруға мүлдем келмейді әзір
себебі ы сол саланы дайындап жатқан ыыы лабораториялар сол саладағы кафедралардың барлығы жабылып қалды
соның і салдарынан і қазіргі дайындалып жатқан ыыы мамандар бұрынғы мамандарменен і екеуі жер мен көктей білім саласы
осы екі сұрақ рахмет
менің соңғы айтарым мынау енді таусылмайтын реформаларды ыыы жалғастыра бергенше негізгі ы бұрынғы одақтың ыыы жүйенің өзін сол ары қарай жетілдірген дұрыс емес пе еді деген
әлімжан сейітжанұлы көп рахмет
енді жаңа айттыңыз і шын мәнінде бізде бүгінгі күні қырық бір пайыз мектептер шағын жинақты мектептер
ол шағын жинақты мектептерде бүгінгі күні жалпы бізде тапшылық жаңа айттым ғой бізде алпыс мыңға жуық ыыы мамандар шығып жатса да тапшылық бүгін бізде бес мың екі жүз мұғалім
ол тапшылық неге неліктен
біріншіден бармайды екіншіден осы шағын жинақталған мектептерде жаңа өзіңіз айттыңыз шалғайдағы мектептерде әсіресе мұғалімдер жетіспейді
неге өйткені бізде бір ставка он сегіз сағат
бір ставка деген бір оклад
бір оклад болу үшін он сегіз сағат болу керек бірақ осындай шағын жинақталған мектептерде
сағат саны аз өйткені бірнеше сыныптар біріктіріліп оқытылады мысалы екі мен үш оқытылады класс комплекттері аз класстар аз
бұл баяғыдан келе жатқан үлкен проблема сондықтан бұл проблеманы шешу үшін жаңағындай мектепте
тек қана ағылшын тілінің алты сағаты болса әлде тарихтың төрт сағаты болса ол төрт сағат үшін оған мамандар бармайды
сондықтан бұл жүйені біз қазір үкіметте ыыы премьер министр басқарған жобалық офиста анау күні қарастырдық қаржы министрлігімен келістік
қазір бұл шағын жинақталған шағын жинақталған мектептердің і қаржыландыру мәселесін басқаша қойып жатырмыз
және де олар жаңағындай он сегіз сағатқа ғана бір ставка төлейміз десек оған ешқашан мұғалім бармайды сондықтан бізде қазір кейбір мектептерде жаңағы төрт бес пәнді бір мұғалім ғана беріватыр
неге өйткені сағат жетіспейді неге өйткені оған мамандар да жоқ сондықтан бұл проблемамен біз толығымен келісеміз
бұл проблеманы шешудің бірнеше жолдары бар соның і біреуі жаңағы біреуіне ғана тоқталдым біреуі осы қаржыландыру мәселесін
жалпы жалақы төлеу мәселесін өзгертпесек онда біз мамандарды осындай сағаттары аз шалғайдағы мектептерге шақыра алмаймыз
сондықтан интернаттарды дамыту басқа да мәселесі і біздің қазіргі уақытта жүргізіп жатқан саясатымыздың шеңберінде іске асырылуда
енді одақтағы і одақтық мерзімдегі білім беру жүйесі бойынша айттыңыз
мен жалпы әрине де біз і келісеміз одақта одақтық мерзімде білім беру жүйесі сол уақытқа сай
өте жоғары деңгейде болды оны біз бәріміз білеміз бірақ қазіргі уақыттың талаптары жаңа талаптары да бар сондықтан білім саласы да даму керек
і кеше ғана үлкен халықаралық салыстырмалы зерттеудің біз і нәтижесін көрдік
бұл зерттеудің і нәтижесі біз үшін өте алаңдататын мәселе деп айтсам ол ы қателеспеймін деп ойлаймыз
сондықтан білім саласында нақты функционалдық сауаттылықты дамыту үшін жаттанды мәселеден түсіну мәселесін оны талдау жасау мәселесін оны критика сыни
і жаңағындай тұрғыда ойлау мәселесін оны қолдау мәселесін міне осы құзыреттіліктерді біз бүгін дамытуымыз керек
сондықтан да і бізде қазір айтып жатыр осы он алты жылдан бастап енгізіліп жатқан жаңартылған білім беру мазмұнының мынау і жаңағы нәтижесі осы деп
ол бұның нәтижесі емес өйткені осы он бес жастағы балалардың тестілеуі бұл жаңартылған бағдарламаға әлі келмеген ол бағдарламамен оқымаған балалардың бүгінгі күні білім көрсеткіші
қалай болса да і бір мәселе анық бүгінгі күнгі білім бағдарламаларын біз жаңартуымыз керек оны нақты дағдыларға біз бағыттауымыз керек сондықтан бұл жұмысты біз әрі қарай і жалғастыратын і боламыз
жаңағы су мәселесі бойынша айттыңыз
ыыы кезінде таразда осы керемет бүкіл ы кеңес одағына белгілі университет болды
қазіргі уақытта әрине де біраз мәселелер ііі шығып кетті і тиісті деңгейде емес
бұл мәселе қауіпсіздік кеңесінің отырысында да бізге ііі тапсырма берген болатын сондықтан гидромелиоративті жалпы осы су қауіпсіздігі бойынша
біз қазір тиісті қаржыны бөліп осы мәселені і мамандарды дайындау үшін бөлек жолға қойдық деп айта аламын нақты ақпаратты өзіңізге береміз
рахмет сөз сенатор нөкетаеваға беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
құрметті асхат қанатұлы әрине ы білім және ғылым министрлігі тарапынан көптеген шаруалар жасалып жатқандығы
анық әрине жаңа да әріптестеріміз атап өткендей бұл консервативті сала бір күннің ішінде бір айдың ішінде бір жылдың ішінде өзінің ыыы жаңағы нәтижесін бере салатын сала емес
қанша ы қомақты қаржы бөлініватса да қанша шаралар жасалыватса да әрине сын сын пікірлер м сіздердің тараптарыңызға айтылып жатады
і мен айтайын дегенім әрине осы ы көптеген сынның барлығы жоғарғы оқу орындарындағы сапасыз кадрлардың даярлануы олардың көптеп жұмысқа орналаса алмай жатқанының бір себебі мына і жоғарғы оқу орындарындағы
бір білім беру бағдарламалардың сапасының төмендігі әлсіздігіне байланысты деп ойлаймын өйткені ы шетел шетелдік і жоғарғы оқу орындары
алдынғы қатарлы олардың білім беру бағдарламаларының соншалықты сапалы болуының арқасында сапалы жаңағы і мамандар даярланып жатады
ы біздің мемлекетімізде де осындай бүгінгі күні ы оқу орындары басшылық
өткенде атырау облысының ыыы атырау қаласындағы і высший технический колледж жоғарғы техникалық колледжде біздің біз әріптестерімізбен бардық
сол колледжге барып м сондай таңғалдық өйткені ол колледждің тоқсан бес пайызға жуық бітірушілерін ыыы жұмыс берушілер оқуын бітірмей жатып алып кетеді екен жұмыс береді екен
сондықтан да осы ммм және де сол ы жоғарғы техникалық колледждің өзінде жоғарғы оқу орның бітірген ііі мамандар қайтадан оқуға келіп түсіп сол жерде жаңағы оқып жатыр және де жұмыс жасап жытыр
сондықтан да осы министрліктің талабынан болашақта білім беру бағдарламаларының сапалы болуы үшін қандай ы жаңағы талаптар қойылады осы бір мәселе
екінші мәселе і кезінде бір өте жақсы
бірнеше ммм бағдарламалар болған
і біріншіден мына жоғарғы оқу орындарына шетелдік і педагог ғалымдарды дәріс оқуға шақыру бір семестрге осындай бір жақсы бағдарлама болған еді
осының арқасында да сол жоғарғы оқу орындары өздерінің білім беру бағдарламаларының сапалығына өте үлкен көңіл аударып соның сапалы болуына жұмыс жасайтын
және де академиялық ұтқырлық і білім және ғылым і саласын і министрлігінің тарапынан берілетін қаражаттың сомасы да кейінгі кездерде азайып кетті
осы студенттердің академиялық ұтқырлығының арқасында м бір семестрге шетелдік алдынғы қатарлы жоғарғы оқу орындарына барып ол еуропа мемлекетіндегі
америка мемлекетіндегі і жоғарғы оқу орындарына барып дәріс алып өздерінің білімін біршама көтеріп келетін ы студенттер болған
енді осы бір бағдарлама жабылып қалды жаңа шетелдік ғалымдарды шақыру бағдарламасы қазір қаражат бөлінбейді
енді тағы бір мәселе мына жоғарғы оқу орындарының материалдық м техникалық базасының өте әлсіздігі
оны қаншама жаңағы і м ақылы білім беріп жатса да соншалықты қымбат қымбат ііі м жаңағы нелерді ыыы приборларды болмаса жаңағы материалдық базаны нығайту үшін ы университеттердің жоғарғы оқу орындарының оған шамасы жетпейді
бірнеше жылдан бері қарата осыған министрліктің тарапынан і көптеп көңіл бөлінбейді осы мәселені айтқым келеді
және де бүгінгі күні халықпен кездескен кезімізде ата аналардың тарапынан
мынандай бір мәселелер көтеріліп жатады
қазіргі кезде мектептерде қосымша білім беру деген мәселе ы өте жоғарғы жолға қойылып отыр
өзінің сабағында і қырық бес минуттың ішінде ы сапалы білім і бермейтінінің арқасында қазіргі кезде ата аналар ы балаларын осы көптеп қосымша
білім беруге ы талпыныс танытуда және өзінің балаларын жаңағы ақылы түрде ы осы сабақтан кейін сол мұғалімге апарып ы қайтадан дәріс алу
ата аналар осы мәселені көтеріп жатыр
неліктен өзінің сабағында балаға сапалы білім бермей және сабақтан кейін сол мұғалім қайтадан соны қосымша білім беруге шақырады деп осы мәселелерге жауап берсеңіз рахмет
көп рахмет құрметті динара жусіпәлиевна
шын мәнінде білім саласы жаңа өзіңіз айттыңыз ғой консервативті жүйе
бұл консевративті жүйе болғаннан кейін бұл жерде ойланбайтын реформалар болмау керек сондықтан жаңа мен бастаған ешқандай реформаны біз бастап жатқан жоқпыз
біз бүгін іске асырып жатқан мәселенің бәрі тиісті қабылданған шешімдерді біз бүгін жүзеге асырып жатырмыз
осы мәселені құрметті депутаттардың мен і назарына салғым келеді ол бір
екіншіден жаңа өздеріңіз айттыңыздар ғой
осы не атырау ыыы а петротехник апек петротехник колледжі бойынша бұл өте жақсы мысал
бұл колледжге бүгінгі күні жоғары білім алған дипломдары бар мамандардың өздері барып соншалықты деңгейі жақсы соған барып қайтадан оқуға түсіватыр сондықтан
осы тәжірибені әрі қарай жалғастыру үшін елбасының тапсырмасының бастамасының арқасында қазір жас маман жобасы іске аса бастады
елу сегіз миллиард теңге үш жылда бұл жобаға жұмсалатын болады сондықтан материалдық техникалық базасы да да бағдарламалары да да жалпы жүз сексен колледждің і осы мәселелері і шешілетін болады
жаңағы сіз айтқан мәселе бойынша
і мынау педагогтарды шақыру шетелдегі бұл бағдарламаны біз жалғастырамыз тиісті қаржы бізде бөлінді сондықтан бұл мәселе шешіледі
і академиялық ұтқырлықтың беріліп отырған қаржысы шын мәнінде бүгінгі күні жеткіліксіз
ол қаржыға бір семестр уақытында басқа елге барып бір семестрді оқып келуге бүгін ііі мүмкіндік болмай отыр сондықтан бұл мәселені де де біз қайта қарастырып қазір жатырмыз
жалпы он бірінші жылдан бастап университеттер тікелей
қаржыландырылмайды университеттер мемлекеттік университеттерге біз бүгін бір тиын нақты сол материалды техникалық базасын нығайтуға тікелей ақша беріп отырған жоқпыз
бүгінгі күні және де ііі басқа да жаңағы жалақысына басқа ақшаны тікелей беріп отырған жоқпыз
біз бүгін қаржыландырып отырғанымыз тек қана мемлекеттік гранттың ыыы шеңберінде
неше грант алады сонша қаржы келеді сондықтан кейбірлері бүгін і осындай ұсыныс беріп жатыр бұл мемлекеттік университеттердің і біз жекешелендіруге беру керек деген
бүгінгі күнгі менің өзімнің жеке пікірім бұл мәселені біз көтеруімізге болмайды
бүгінгі күнгі мемлекеттік университеттер мемлекеттің ііі жаңағы ііі иелігінде әрі қарай қала беру керек сондықтан бұл ы саясатты біз әрі қарай жүргізетін боламыз рахмет
м басқа сұрақтар бар ма құрметті әріптестер
жоқ па онда рахмет асхат қанатұлы орныңызға отырыңыз
тағы да сөз сөйлейтіндей кісілер бар ма
жоқ онда талқылау аяқталды деп есептейік
енді бұл мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім қабылдауымыз керек
сенат қаулысының жобасы сіздерде бар дауыс беріңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетуді сұраймын
қатысып отырғандар қырық үш депутат дауыс бермеген біреу жақтағандар қырық екі шешім қабылданды
сабыр етіңіздер
құрметті әріптестер екі ауыз сөз қоса кеткім келеді пікір алмасу ретінде
оның үстінде министр мырзаға да айтқым келетіні біз әлгінде банкроттық туралы мәселені қараған кезде де қазір мына білім саласына мәселені
қатысты мәселені қараған кезде де негізгі бір мәселені шетел тәжірибесі деген мәселеге көбірек көңіл бөліватырмыз
ал енді айтыңыздаршы құрметті әріптестер шетел тәжірибесінде барлығы дұрыс деп кім гарантия беріп айта алады
әр мемлекеттің өзінің өз құрылымы бар өз заңы бар өз менталитеті өз ерекшелігі бар өз талаптары бар қоятын әр мемлекеттің
мысалы анау шотланд елінде ер азаматтар юбка киеді
сол юбканы шетел тәжірибесі деп қазаққа кигізіп қойса қандай болады қазақ
келеді ме осы келмейді
сондықтан шетел тәжірибесі деген мәселеге келген кезде ол қаншалықты біздің мемлекеттің мүддесіне сәйкес келеді соған біз көп көңіл бөлуіміз керек
шетел тәжірибесі мынау жапония елінде он екі жасқа дейінгі балаға мектепте тек қана жапон тілінде оқытады
соның арқасында жапон тілі өз деңгейін жоғалтпай барлық жерде қолданылыватыр
біз балабақшадан бастап ағылшын тілін оқуды қолға алдық бірінші қойып сөйтіп қазақ тілін қайда апардық қазір
сол ма шетел тәжірибесі
сондықтан құрметті әріптестер бұл мәселеге біз шетел тәжірибесін тықпалаған кезде әр уақытта да қаншалықты біздің мемлекеттік мүддемізге сол тәжірибе сәйкес келеді
соған көбірек бөлініп барып қана қолдану керек деп ойлаймын
асхат қанатұлы өзіңіз басшылық жасайтын білім және ғылым саласындағы реформалардың санын емес сапасын арттыру керек
кез келген реформаның тиімділігіне баса назар аудару қажет
ол қаншалықты қажет
келтіретін зиянды тұстары жоқ па
пайдалы ұтымды тұстары қандай деген сұрақтарға нақты жауаптар болуы тиіс
сондай ақ қандай да бір реформаны жасамас бұрын алдын ала және жан жақты зерделеу жұмыстарын жүргізіп оны қоғамдық талқыға салу керек
білім саласының жағдайына қазір қоғам қандай баға беріп жатқанын біз бәріміз жақсы білеміз
содан кейін ғана барлық мән жайларды негізге ала отырып шешім шығарылуы тиіс
қоғам үшін өскелең ұрпақты тәрбиелеуде мұндай маңызды мәселелерде асығыстық жасауға болмайды деп есептейміз
қазақтың зиялысы мағжан жұмабаевтың айтып кеткен сөзі бар екен бөлмеде алтау отырса да төртеу отырса да
төрдегі орын мұғалімдікі деп өйткені мұғалім ол барлық мәселе бойынша мемлекеттің болашағы үшін ең негізгі орталық тұлға
сондықтан мұғалімдер дайындайтын жаңағы педагогикалық мамандық беретін институттардың жоғарғы оқу орындардың жағдайы әр уақытта терең зерделеп барып қана шешім қабылдауды қажет етеді
басқа айтатындар бар ма құрметті әріптестер
жоқ болса бұл мәселе бойынша шақырылған министр мырзаға рахмет айтамыз еңбегіңізде абыройлы болуыңызды тілейміз
құрметті әріптестер енді депутаттық сауалдарға көшеміз
сөз сенатор айтбаеваға беріледі сәуле мұхамедьянқызы тыңдап отырмыз
рахмет құрметті бектас абдыханович
мой депутатский запрос касательно реализации тридцать третьего шага плана нации министру внутренних дел тургумбаеву
уважаемый ерлан заманбекович тридцать третьим шагом плана нации сто конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ предусмотрено
выстраивание эффективной системы социальной реабилитации граждан освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации
для этого в две тысячи шестнадцатом году принят закон о пробации и указом президента республики казахстан номер триста восемьдесят семь утверждена комплексная стратегия социальной реабилитации граждан
освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в республике казахстан на две тысячи семнадцатый две тысячи девятнадцатые годы
основная цель которых формирование новой системы государственной деятельности по обеспечению безопасности общества путем осуществления пробационного контроля в отношении лиц совершивших уголовные правонарушения и недопущение совершения новых преступлений
в стране достигнуто устойчивое снижение преступности
повышается рейтинг безопасности общества среди государств мира
но в то же время стат данные гпсису гп рк свидетельствуют о том что в среднем за сутки имеющими неснятую непогашенную судимость совершается от двадцати до тридцати а рецидивистами два три уголовных правонарушения
за время реализации плана комплексной стратегии имеющие неснятую непогашенную судимость двадцать восемь тысяч триста девяносто одно лицо вновь совершили преступления
из них в чьих действиях признаны рецидив либо опасный рецидив две тысячи сто девяносто пять
девяносто процентов из них безработные мужчины в возрасте тридцати девяти сорока девяти лет зачастую пьющие употребляющие наркотики
на их счету подавляющее большинство краж грабежей мошенничеств
за ними такие тяжкие преступления как убийства покушения умышленное причинение тяжкого вреда здоровью есть факты угроз развращение малолетних похищение человека вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность нарушение неприкосновенности жилища
люди не чувствуют себя в безопасности
принимаемые меры ответственных структур оказываются неэффективными а профилактическая работа недостаточной
буквально на днях угнавший авто и сбивший насмерть женщину причинивший телесные повреждения подростку астанчанин оказался дважды судим и отбывающим наказание в виде ограничения свободы
в апреле текущего года ранее судимый за убийство условно досрочно освобожденный гражданин с в городе алматы вновь совершил убийство
в этой связи принимая во внимание что реализация тридцать третьего шага плана нации и комплексной стратегии предусмотрена всеми центральными и местными государственными
и исполнительными органами а мвд рк президентом страны доверена координация мониторинг и оценка прошу вас сообщить в чем причина такого состояния дел
какие меры будут приняты для достаточного и должного взаимодействия как внутри системы дуис между учреждениями и службами пробации так и межведомственного взаимодействия между пробацией и местными исполнительными органами и полицией
определены ли вопросы ресоциализации реадаптации критерии пробационного контроля и их достижения и решения социальной реабилитации
удалось ли реализовать проект добровольных наставников и в предстоящий год волонтерства как планируется привлечь волонтеров в процесс ресоциализации осужденных
каковы результаты участия предпринимателей в заключении индивидуальных договоров трудоустройства таковых лиц
имеются ли индивидуальные программы и удалось ли внедрить в деятельность службы пробации современные методы изучения личности в том числе систему предупреждения рисков с целью индивидуализации процесса исправления осужденных
разработан ли совместно с министерством здравоохранения механизм преемственности лечения больных страдающих социально значимыми или иными тяжелыми заболеваниями из учреждений уис
какие меры дополнительно будут приниматься для достижения цели пробации
и необходимы ли дополнительно законодательные меры если да то какие
в соответствии с законом с э ссс в соответствии со статьей двадцать седьмой конституционного закона республики казахстан о парламенте республики казахстан и статусе его депутатов прошу сообщить в установленный законодательством срок
за внимание спасибо м рахмет сізге
басқа депутаттық сауалдар жоқ
құрметті депутаттар күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды отырысты жабық деп жариялаймын
баршаңызға рахмет аман сау болыңыздар